. Oru aliyeji ayakome aka ajuaje alah wu wodor abafua, ayiaze abana, awu’mazi azi awumai awfume, kapieze adutsi ukro, alah wukrome, alahwakayukrome kokpo ijwade agba’ kuala’abibu abazi kalimalor yeji-ame azini abakpoi akor wubu yefia. Akobania wa yomudari kumo dariame akpoi-akor unwawa oruala gayieme numodari alimaya ayonama oruana namagaye komondari wahim me ko. Akomudari ameh awakor azini yejiameh abakpoi akor. Ororiwa alah yor yejiameme aluwawah ade nigboru kornanorme, aluwananor yejiameme yejiameh yejiefianum yejikor mayhmanum oru-alhagayeme okpahe awakor oru-alhagayeme. Kabi idgianze agi zenze onu waba wor